tugúl important nani të txi ginaláz nú la rá, rá xgamy nú, te queity gýal laáz nú lá rabá te gyt gwy rabá cún nú, zy ná costumbr, gáh nax, gáh rëh te ni important nany te gaw raba dóhny, zy ni rný rabá gickiny rabá dóh ra nax, te queity nunc gýald laznu lá rabá, rá txi gal-rywtxnáh te txi gán un de que núh tu ní <hesitation> gitxel tuny giculoo lará xparej nu’, la´ra xfamily nu’ láh ra, txi gáhn nú, txi, pur zy ni nany important, gal-rohbniz te ganu xiná nany, béhn rani recibir dios loo vida xten raní, txi rack looni te txi, txi gýenu festejar xten santo patrón xten cad gëx xten nú, txi pur zy ny na importan gyen nu festejar cad tradición gy más que nada.